हम्रे खानाके रुपमे भात होइल, तेना होइल, रोटी होइल, दार होइल खैती । अइस्तहिं करके मै हिंया चाहि तेनाके बारेमे थोरे बात करे चाहत हौं । तेना तमाम मेरके रहतियाँ । कुछ तेना बार्हौं महिना मिल्ना तेना रहतियाँ कहलेसे कुछ तेना चाहिं बर्षके कुछ महिनामे अर्थात सिजनमे किल मिल्ना तेना रहतियाँ । सिजनमे केल मिल्ना तेना मिठ रहतियाँ आउर हरेक सिजनमे नाई मिल्तियाँ । जस्ते कि बिम्ती होइल, पटपुरा होइल, हरियर केराउ, डड्तुरै, करेला, सेमी, बोंडा, गोभी, गङ्गा यी तेना चाहि बर्षके कुछ महिनामे किल मिल्ना तेना परतियाँ ।